<hesitation> Ny karazan-dronono le misy zaigny ih. Misy ronono, rononon’aomby e, misy koà <hesitation> rononona bengy, bengy misy ronono, misy koà amin’olombelogno. Misy koà le vita amin’ <hesitation> vanille. <hesitation> ronono v-ataogn’olo va-ronono vanille fô mana-banille regny e, regny ataogn’-misy ôlo mivôlagna azy rononom-banille ih. De misy koà ny sôzah, ronono sôzah. zayy.